Togo nnum bila da dolimsani, nnum yandini, bhi doya nnum kare. Kare dobo rona manga, nnden tumari jure di di, tumari dadhe. Bila dumon dolimse, nnden sebeda hifne rebehipa.